एबे इअ जिन्स हसे सटम कहबाही जौत मोर इअ देउकही सटवा माजा लगलही नाही । जिन्सवक तोर इअ कस्नुक हसइ जिन्सवक पैटावा इचिका बरियार त बरियारे हसिय सबेदिन लगवके फेर डौल हलही हसे मठगर हसिय तर हसे गर्मावमा हसे इअ हैने डौल हलही नाही पस्यान निस्कलही जमै देउनकही । अ बोदहर नहिया फेर हतउ फिचैक फेरी गहनी गार्ह नाही इअ जिन्सावक पैटावा । हसे उहेसे मोर इअ सटवा सबह हसइ न अ कहव कहव जाए लगबाही देउनकही इस्कूल उस्कूल जाए लगबाही काम वोम करे जाए लगबाहित प्राए जसो मन्सावा सटे लगोसैन्त । अ सजिलो हसइ लगावके नाही देउनकही तोर कहवा बियाह उवाह हतउ भोज ओज हतउ कहौ जाए लगबाही मन्सावा खाली सटे लगोसैन्त । सटवा लगोले इचिका डौल फेरी देखर हसइ उहेसे मोर इअ जिन्सावसे मोर सटवा लगवोके डौल लगलही नाही ।